خطرة كانت كاينة قطة هاكة تدور ما بين ديار ، تروح لي جاردان ، تتمشى برا ، حتى خطرا صابت ان كولي هاكا ، مي كولي الي كانت تحسه بلي اليتي با اوردينار ، دونك رفداته و داته للدار اللي عايشة فيها ، كي وصلاته للدار ، مولاة الدار في اللولة نخلعة بارسكو كولي شباب ، بدات تقول بلاك القطة تاعها خوناته ولا ، بصح من بعد كي شافت بلي كان فيه ديجا لوسخ ، مترب ، باينة عليه مطول برة ، عرفت بلي القطة تاعها ريكيبيراته من برة ، سما حوست تنيطواييه كاش ما غدوا تديه يتباع ، بصح في هديك الليلة اللي خلاته في الدار ، جاوها واحد لي راف ، بدات تشوف هديك لمرا مولات هداك كولي تاع صح ، و خبرتها بلي هداك الكولي فيه دي بوفوار ، و اوليو لي تبيعه بالدراهم ، تقد تبروفيتي من لي بوفوار تاعه ، و تسخرهم ليها ، سما هاديك لمرا خمت خمت عرفت بلي غادية تستفاد منه هاكا ، و مع الوقت هي كانت حاسبة راسها هي راها تستفاد من الكولي ، بصح ماعرفتش بلي الكولي هو اللي يشربلها لاج تاعها و صابت راسها تكبر عوام في شهورا ، حتى اللي جا واحد النهار عاود ماتت و رفداته عليها بنتها